ସବୋବଲେ ଉଦ୍ଭୀତ ଯା ପଣିବରିଵା ଜାତିଯୋ ଖାଦ୍ଯୋ କୂ ଖାନତୁ। ଖାଈବା କୂ ନସ୍ଟୋ କରନତୁ ନହୀଂ ଲୋକାଲ କେଂବା ସେଜନଲ ଖାଦ୍ଯୋ। କୂ ଅଧିକା ପ୍ରେଫରେଂସ ଦିଯୋଂତୁ ପ୍ରୋସେସିଂଗ ଅବ ପୈକେଜିଂଗ ଉପରେ। ଅଧିକା ଖର୍ଚ କରନତୁ ନହୀଂ ବିବିନ ପ୍ରକାର ପଣିବରିଵା ଖାନତୁ। ସବୋବଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ଯୋ ଖାଈବା ବହଲୋ କଥାନୂ ହୋ। ପାନୀ ଏବଂଗ ଏନରଜୀ କୂ ସେଵ କରନତୁ ରୋସୈ କରିଲା ବଲେ।